Mobodo sizlarga yana bitta sherik kerakmasmi? Men ham shu <noise> davlatga hamisha borishni afzal ko’rardim. Lekin bir martayam sherik topa olmadim. Maylimi, sizlar bilan birga borsam?